Izy io an trompetra io an raha sofina aminà vava zava-magneno, de izy io an mpihira gasy tegna mampiasa ananjy io, de arakaraka ny herinao misoka ananjy a, no mampa mafy feony an, sady mampa- mampasarasara le feony mivoaka de izy io koa zany mila, misy fomba fisofana ananjy fa tsy hoe sosofina fahatany.